mụ halin kọngụm ngan lọsịn ịn gị ya waịzịn mọna wẹ mụ gị yaajị ka mụ lọsịn mu ̣tị ịnị kị ya halim kong ka wẹg mụ waị ga wakụl wam ka ka mụ kẹbẹị kọn ngam ịnọ gị ya waịzẹ ka mụ waị, mụn kẹbẹị ya kọn yaz ga wakụl wam mụm kẹbẹị ya kọn yaz ga sịrịm, mụn kẹbẹị ya kọn par tọɗịm, mụn kẹbẹị ya kọn taan i wa mọ mụ ga yịm kẹn pịrịm ɗasam, taan ị wam pọ kayịm ịn gan ya waịzị mọ na wẹ mụm ga wakụl wam mụm kẹbẹị kọn kan ɗọmdụ mụ tị ịnị kụrgụtẹ ka wẹ mụ waị dịz ta tal mọllẹ hali kong mụm hali kọngụm kẹn kandal, mọllẹm kẹbẹị kọnụm kẹn ka ndal mọllẹm kẹbẹị kọnụm kẹn ka ndal mọlẹm mụm kẹbẹị ya ɗasa mọn ga waz kị warọ ka mar ịkọ ka pọngọ wa tab sabam kọn pọkọm ka wẹ mụm ga wakụl wa wa ka yọy pọ mangọ ka kụblẹ tị sụm nang? tị sụm nam kar watu kẹn ka mangọ, ịn gị ya waịzị ịngị ya pẹsị ka mụwẹ tị sụm kẹbẹm kọngụm mọ tọm Mọna wẹ mụm mọ yaz wam ɗasam ịn gị ya pesị ka mụ waị ịn gị ya waịzị tama tama, tịsụm nan? ti sum nang n lọkọ n wee mu kaagi sabutsi ka sabụtgọ mụjẹ, wakụlgọ waanị kamụ jẹ kẹnụk kị wam mọị lịgọ ɓẹlụk pọ mana mụjẹ kaị wamọ wụɗan mọ tọmnị tọ ịnọ pẹɗọm ịn gị ta nẹr mụm ịkị pẹsị ga nọn nọn tị sụm nan? tị sụm nam ka mu kụtkọ ị wọgọ gayịm nọn nọn ịkị gịm ya waịzị tị sụm nan ti sụm nam kamụ kotkkọ ị wamọ mụm ka wẹz ị mụ waị kẹbẹị ka yaaz wai ka tọb sabị kịya kọng ka kụmẹ kan nẹ sab tọm ta tal mụ tị sụm nan? tị sụm nam yịmjịn wam ɗasa ka mụm ịngị ya waịzị ga mụ mọ na wẹ mụm lawọ kan mụm kụdẹ, kan lalawọ lakịyụ, kan anagwadak, kan nụm wọrọpụm mọ tọmmụ, ịngị ya waịz ga anambẹẹna ị nam ngam ta nẹr, nam mịndam gan tọb saba, nam kọn yaazwam pịrẹ ɗasam, yaz wam pịrẹị ɗasa, ka wẹẹz kụrgụtẹ ka wẹẹz sịdam mị taịzẹm ne ta piɗete ka wẹ mịndan an pịrị yaz wam kọn kọr mana wa ɗịyọ, Kan ɗọbị sịdam anabẹẹna mịyẹm mọ wakụl wam ka mịyẹm mọ kọb pịrị yaz wam ɗasam, ị maị meyẹn kọt sịn manam mọ mana, kaa mẹyen kọtsịn kị yịllị, a mịyẹm gan ɗọb sịdam mị taịzẹ wọbị tị tụl wụ, tị sụm nam ka wọkwụ ka kọt manam ɓaan ma tọm wụ kan sẹẹr ka mana ịkọ gịya waịzị kan wọrọpgọ kanya wọrọpgọ kan tọb sabam kọn pọkọ kan ya wam ka akọ lọsịn iko pesi ka woropun baan mo tomgo kan ya lalịịnnụm ɓaan ma tọngọ, kị yaz wam ka ọkọ lọsịn ịkọ pesị kan lọbị ka akọ kan mịyẹm ma ɗọgoṇ ma kị ɓụga ma dịz ga anambẹẹna ka mumn ma kọb pịrị wam ɗasa mụm ma ma kọb pịrị wa gayịm ịkọ pẹsị ịkọ waịzị ka anambẹẹna kan mịyẹm ma wa ɗọk pịrị maadwa ka kọb ị wa gayịm, kụrgụtẹ ga lị wagọ ka wak pịrịm ga waknị mọn gawatụ waịdụkkọ ka ka ọ wam mọị waịgọ mọnọm yị waịgọ ma ụksẹ, kaga ọ ka paịdayị pẹm mọlgọn ɓaanụ ịkọ pẹsị ịkọ wa wayọ ka mụm ɓaan ma yaan payị ɗọk kan takị mịnyẹm ɓaan makị yaya makị yayị ɗọk rọrọ ganga mẹndan kẹn ka yaịgọ sịrụt wagọn ịkọ waịzị, ka mẹndam takị ka nẹm, Kanụ wam mọ sabụt wamọ yaịgọ kan pangụm kan ta nan mendam kan sabị, ịkọ pesị ịkọ gan wayị ụk na ịn gan wayị, ga mụn ma kọọb ị waanọ gayịm ka ọn gan rayị tịkị mụm gan kọọb ị wa gayị ken lọkọm, pụla a wamkọn nam mọ ga ya tị mọlgọ nam mọ ɗịzịm ɗọk, pụla a wam kọn nam mọ ga ya tị lawọ nam wan tọmgọ kan wọrbụm ɓaan, ma tọmgọ pụlam man kọ mọrgọ seera ka wọrbụm baan ma tọmgọ maya seera tịkị wam kọn tọ kụrgụtọ ịkọ wa pedọ ka taan nerị tịkị wam mọ yajị tị ka ka mụ kọọb ị wa gayịm tọ a mụm kọn ka mụ kọọb ị wa gajị ịkọ wa pọdọm ụkụm baanmọ na neejị nga ịngị ya waịzị ka mịyem mịn yaan kwara ta ɗọk kam mịnị yaan tụl pịdọ kan min kaljịn jọ, kanụm pịrị maadwa kanụm pịrịm payam ɓaanụ, nọ gị ya waịzị ka mụn ɗọgọn mọ kọọb ị wa gayịm ịno gị ta nerị tị sụm nam mịnda nị ke kị pọni wụgọ rụm kakị pọkọ wụgọr a mụm gan kọọb ị wa mọnga wọ mụm gan kọọb ị wa gajị kọọbgọ pọ mangọ, ka gaa mụje wa kọọb ka mangọ ka sịrụkọ pi ka watu sabị ịkọ wa wayọm amma wa mọlle yajị nam ịkọ wa peɗụn ganda kụrgụtọ ka yaz wam kọng. ịkọ wa pẹ ka mịyẹm ma ɗọk ụkụm ɓaan mọna nẹjị kan mịyẹm da mana kan ya tọ mịyẹm ma yaan paị ɗọk, meyem ma kị yaya maki bụga ma yaya, ịkọ waịzẹ ka kọọb ị wagọ gayịm kị pọkọ wa wụgar ga anambẹna, katam mọnga ta nẹr ɗịyọ nam mọ ga yaga anambẹẹna nam mọ ọn saba tị apẹ ịkọwa pẹɗọ nam ka kọọb ị wa nam mọ nẹ ga kị pọkọn wụgọr ga anambẹẹnam ịn gị ya waịzị tama tama, kan pịrị kwarata ụkụm ɓaan mọna nẹẹjị ịkọ pẹsị mọn ga wẹz kị ịkọ waịzị kaga mọdị warụ, mịjụ mụnụn mẹn mị kalgọ tak kan kọrọk kaga mịn mị kalgọ pịrị kwaratagụ mọk ɗị warụ mị gi anjunga mịgị anjgo tị sụm nam ka gị tọbị sam kọng ka gị anj mịyẹ kaga mịn mị tọb saba kadị tọkụm ịkọ gị ya pẹsi ̣tị ị mịyẹ nam ka gị tan ɗịk ɗịgị ị mịyẹm ga tọb sam kọng mịyẹm mọ yaz wam ka akọ lọsịn meyẹm kan ụgụl saba ka pịm mọnd yaz wa jẹ wa mọndị kaga pịm ya wajẹ wa yajị kannụm lalịịnnụn baanụ kan nụm wọrọpụm kan sẹẹr mẹrgẹ kan sẹẹr ɗịyọ kaga pịmọ pịn ya wajẹn mọndẹ tọ ịkọ gịya tọọm ịkọ waịzị tị sụm wam mịn dan yajị taịzẹ ịkọ gị ya pẹsị tak ta sụm tak ta kọ sẹla ka ɗọpọ mụm ɓaan jụ kaga pẹmọ pẹm ɗị watụ, aa pas ɗị watụ, wam wẹgkọ mọnọn mọ watu kalị tị kị kam ta ɗụman. Kanta wamọ waịz ịk, ka pịm ɗị watọ meyẹm baan ịkọ pẹsịn ga anambẹẹna, pọn ana sịmọtaụ kawa ɗọb anambẹẹna, tị sụm nang? tịsụm nam ka taan ɗịkɗịk wam mọ yazịn, kaga pịmọ pịm ɗọbụn <hesitation> pịm watum ka ɗọb anambẹẹna ka pịmọ mịn baan mọ lọb pọkọ a mịyẹm ka taan nẹr wam mịndam yajị a mịyẹm ka ɗọpị watọn yajị lọngọ ka watị tapẹ kị wamma yajị jẹ, kan wam kọn, kan wam ɗasa, ma tapọn kị ga anambẹẹna pọn kụrgụtẹ miyem ɓaan jụ ma yọydụ ma ọn saba tị anambẹẹna meyẹm ma taan ɗịkɗịk ɗị ga anambẹẹna ị nan? ị wam ɗasam mọ yaajị maga pịmọ wam pịmọ yajị jẹ kọngụm ma kụ pịmọm ma kuɗọ wam ɗasam pịmọ yajị ka yẹkọ ma yọyịd ịkụ ka yẹ kọm maga pịmọ kodim pimo yetụ pim watu tọ ịkụ wa pẹɗọm nga mịyẹm mọ kụmun pọku mịn pọk wan waɗọk ịkụ wa pẹɗọn ga mịnyẹn mọ kụnụm pọko ịkọ wa pẹdọn ga mịyẹm mọ kụ wan ɗasam ka lọkọ yam pọn mịyẹn mọ yaz wam ɗasa, ịkọ wa pẹ ka anambẹẹna, sẹ wam nga mannọ ịnọ gị yan pẹsị, ịnọ gị ya waịzị ka mụyẹn mọ kụmụn pọnọ, ka mụyẹn mọ adụk pọ wam mọ na nẹẹjị, mọna wẹ kị ngam kadị, pọkị nga pịmọ minya tayin, ̣mam kọng ka anambẹẹna, pọn mụyẹm mọlọb pagụm ịkọ wa wayịz ka anambẹẹna, ịkọ wa waịzọn ga mịnyẹm ma Ma kụmụn pọkọ ka miyem moṇ lọp pọkọ ụkụm ɓaan mọna nẹẹjị, takị kanẹm wa par pirịm ganga, mụm ɓaanụ mụm ma kumụm pọkọ ka par pịrịm ga ananbẹẹna, ko takị ya nẹm ka par anambẹẹna kaga tọ pịm ɗị watụ kama tapẹ ti kị wam ma yaz sẹ, kan wam mọ pọ paka ka ongiṇ tị mịyẹm ɓaan ma kụmụm pọkọ, an lọb pọk ka wụdẹ yaz ɗịngụm, ka ɗọbị ka ọ kanẹ kaga n wakọ yaan wanị kanị ka gan watụ, yaadon warọ, mọn ganẹ ka gaa unn pịye ka nẹ kaga nẹm wanị ka ọ yamba ap kọlọkọ, nam mọn ga ọndịnịm. mọn ga wẹ kaga ọ wam ịsịn pẹmọ parị a mọnọm takị waị pụrgọ wam ma yịmbụm kaga pẹmọ ọ a mọnọm pẹm n wam mọnga wam ịsịn pẹm mazgọ mọnọm kak wẹg ta kaba wam ịsịn pẹmọ parị ka wẹg pịbun pọn pẹm ɗị ya wụtẹn ga nam lakịɗawụn ga wẹg jẹ, mọlgọm baan ga ka ọ tọ sịdam mị taịzẹ a mẹyem ịkọ wa wayin ga mindan uk na in gi ya waịzị ga sịdam mị taịzẹ sẹ wam nga mọn tọb saba ti kị nam ịn gị ya waịzịn a mụm mọ kụmọm pọnọ a mụm mọ lob wam mọ na yajị, a mụm mọ lọb pọnọ ka wam mona kwatun yajị, a mụm ma lap pọnọ ị wụta nam mọ naya, yarụm wam mọna yịmbị, a mụm kan kwatkọ yak kwatsị kan ọngọ wa pịịji. Kan na yaazụ wụtẹn mọ watụ ka ọọ, mọị ɗị wọknọ tịkị wụtẹnụm mọ na yaazị jẹ, maị ɗii karrọ ga wụtẹnụm mọ na yaazị, maị dịị ya pịsẹ nam mọị i ɗụm yaazị nam mọyi ɗụm yaazịm mọntụno, to ịngị yaa pẹsị ga sịdam mịtẹịzẹ, ịnọ waịzị ga sịdam mịyẹm ma kụmụn pọnọ. Se wam nga mịyẹm mo kumun pono a miyem in giyan waizin, miyen mo kụmụn pọnọm ịnọ waịz ga anambẹẹnam, sẹ waam nga tọ, sẹ waị mịn <hesitation> ma ma <hesitation> mịtẹịjẹ ịn gị ya tọ wokino tal ga anambẹẹnị.